Kultura e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është shumë e ndryshme se ka pasë shumë ndikime prej kulturave tjera për shkak të imigrantve që kanë ardhë. <hesitation> Shtetet e Bashkuara të Amerikës e vlersojnë lirinë e individit. Ata janë të njohur për filma, për sporte edhe teknologji. Historia e saj ka pasë sfida, veçanarisht për drejtat e njeriut e barazinë shoqnore. Festat si dita e pavarësisë dhe falenderimi janë shumë të randsishme për amerikantë.